Taalel taalel jannata booyel, Woodi nafu amara hunde jalnaare ngam himbe yidan haala maako sosai, Be tokkan yiduki be wolda be maako kala nde handi fuu.